Avla ghga saduwa sambo yin gahan, to avla ghga saidu sahisu samboyin gahan na udʒanga marghi ya maga chairman tutaka awozi. To naya sukut stadun ma gwaoziya, sukwa napta lan ngo to aghakanana, nech ma wawucha sarhine, nanechma wa wucha sentna ko maga keghla ko maga keghlana nechma chuchuchuta gwaol. Chuchuchut gwol na samsama to vanana tumughkana kone inunda humog undna tumog danga ghanyine, kone munda tumog undna ana dangine nech. Aya manya inatu mogkana, ei ɗughambuwa aya dugha na ba dangaghe meche, aya ɗughana darya ghe meche, ana dan ngache kag melhatu kernana, haha gwaɗam diya i inana mogkna madangaghe meche kagla vita kwara kwarahanna bawai suna han tinunda tumoghanu sasunahan tumunda tumog ham. To vama kana uʒina daɗna na maga tanato magatanal, magatalo magatanal, to da giɗyafa vana adʒukre da guɗyatab vanab ndʒuku ko muna tunbɗava magatanal amkenye maga tanal ansuɗoko, magatanal ankenye magatanal ansuɗok. Agi oyu dʒine vayabu dige, vayu dʒine vaya bu dige, aya umdʒine vayabu dige aghakana tufita ɗva anken kana kawo nuthru giwan’nyine. Kowa thanit giwan’ni=yine, magatuna ka magatanada, magatanala, magatanak, ko vamana tunughkana negal damog kana udʒine awa magahna vaya halsunu. Udʒine awa magahna vaya halsunu. Anasata ambaliyanana gwaɗgana kolal sun bewna agiya babughahan tukero. Kagahanye ei ambali yana daz tu yarwa. Ambahyana na daztu yar wh. Aya ambahya nanu daztuyarwu babugha tukoro. To gwawomasagomuni tunda sungwaɗe na masa ɓaɓula unna yarwave, maghaghtha imna tundra. Mathathaga imna ghgahunɗi. to vana kana thathathu imghgahunda nagu kafklal gyagye muna fakaɗe takaɗula nayinbo zagizime, nayinbo allo dame kaza kaza, nayinbo kazakza maganyita. To anga da dʒavat kwaɓa, ngu dzut kwaɓa danga a iinavaye magalbo navaye magalbo anga gua zat kwaɓa naputa. To ko maganu kone gaka kone gaku, jed mun davla dadamungane, tsakala vanuka tsaka la vanuka dafeɗka davla dadamun ngane da mɗyana tinunda dzovka ngane. Dʒava ndagaka dʒava ndagakama damudyal. To da dʒava dʒava sai mamaɗyaka dʒuvunda dʒavaka sai manɗyaka sai mamdyaka ya dunda magaka thina ndeche. Sainaya magaka tinunda damogka inann namdiyach golna kana. To vanana kana na ne vanana kanana, ei lahayana ha han davurta amuɗ tinanawa, ei da bughata bugha namawa tabughan alyana kadada kdadʒagha malagulagulana. To vana nana sai dadamun. To vita hahaɗ anken gudeny ei kurana kurika na da muvka kag dadamange ei na damuv ka. Anken gulenye ei kurana kurikaghna nadan aljananaka kog dadamunye, kunna kura hanunda kadara dadamuna hatamɗa vu. Kadara dadamun gulenye hatugularu sai dai vita takaɗa takaɗaka dadamnye ndina vayana inavoyana inaga, inunaya na ivala kaka, to tala dadamun sunata tala dadamun da kiganata ndeche, tula dadamun daog, kagba harza gwaɗna dakɗav, vita maga magal tinana, lupta ndinala, lapta ndinala, lapta ndanala, a’a davambet mana vana haɗu davambet inana vana nachu, da ndz’ukegh nana vana haachʊ koral tana ansuɗoko, koral funal anken koral tanal ansudok. Vaghna ɗamala la kiyuk. To yanʒu nana damala mogina kanana. Kyalma hahaɗ anfaniyamdiya, kyalma haɗ anfanyinu. Kyalma damagul thina ndeche, kyalma haɗul damog thuna ndechu kyalma ana lalavaghna ɗamala la kiyuk. To vanana she dadamunye sunata inunda mdiya, ei vita kurana kurayo kana ku rana kira, haɗ inunda damdiyakawo. buga taduyalna kanana am barkund ngana bew kanuna magaltanana magal tamena, an barkund nganabew na mada keghch ankaghi gmadavanab ndʒukuwai ndavab ndʒuk na leng, leng wu. Komog keghal kana inunda maga maga kana na talaka taghan talaka nda dadamun’ngha, sai dadamunye sunata kone munda mogka, sai dadamunye sunata buna, haɗ undashiɗ amdiyu. To kagba nayavaya kana, vita ɗowlo ka moglo kaghgatal thuna ngane, kavuɗyal. To ko mbata keghch kanana, harʒa gwaɗ ngana dakuɗuko, vanana kanana harʒa dakuɗuko mog keghch kanana harʒa dakɗuk. Vita kwara kwarala, ko korbul kanuna dakɗukan gwaɗna.